<hesitation> Bibikely ndraiky, <hesitation> mety tsy regnitsika ôlombelogno fa mety <hesitation> amin'ny alalagny fihetsiky ny <hesitation> fihetsiky dônko satria vitsy ny bibikely no mamoaka feo zany fa misy mamoaka feo ndraiky.